Fruit mbola tsy dia maro olo mahay loatra fô volagniko amin'ologna andramano, aminay agny zay misy makoba zay. Makoba zegny raha mamy menamena masaka misy ranony tsara zay. Mety tsara amin'ny fahasalamagna. Zegny mbola tsy dia mahay. Avakeo misy ka fatsikoviky. Fatsikoviky zegny manjary atao solona citron fô mbola tsy dia maro olo mahay azy. Fô misy légume ndraiky ko ao, marobe ka olo tsy dia mahay azy. Agnisan'izegny ohatra, choux-fleur regny mbola maromaro olo tsy dia mahay man- mahandro azy.